Ɗun kaa yo golle paaɓal, muusuuru, pallaandi. <laughs> ɗin keewi waɗde ɗii golleeji kaa. E ley faamu an min kaa de, ayyo. Jonnon ana waawi taweede goɗɗi ana ngaɗa ɗun. <noise>